Dëfëlal, kajínal, <hesitation> kanáam uláar, <hesitation> kanáam ulug, <hesitation> kanáam ito bumangú yo. Yuŋ bëliyëng tú bañaan aroon kadoolal yël. Á uler ucak bukajee bupaf unkulaŋ, unkulaŋ cúun uficoŋ yo, bunjá unceenc utíp wul upaţ. Utíp wul këjúŋëna wun unkulaŋ umënţ wun. Unkulaŋ umënţ wun ujoon já bí mëñam bá buficoŋ bí mëwín bí, pul pí balund já pun undáataţ kaloŋ ngëkuráaru cúun panjook mëñam muntumu kako ñal. Naloŋ na ñam pul been kadee wul.